Bon, ko ɓuri heeɗde kaa fuu, njuumri ɓurmi welnirde pasee njuumri heewaa waddude e neɗɗo ñawuuji. Ana sawra jaati. Sabi so a ƴeewii sikkoro en. So selaani heewde fuu, waddan e maaɗa ñaw jabetti. <hesitation> ñumri ne, won no aɗa ñaamira ɗun jaati laatante cellal.